සාමාන්‍යයෙන් වෑංජනයක් හදාගන්න කොට <hesitation> අපිට ඉස්සෙල්ලාම මතක් වෙන්නේ පරිප්පු. ඒක හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් වෑංජනයක්. මේ වෑන්ජනේ හදා ගන්න ඉස්සෙල්ලාම පරිප්පු හෝදගන්න ඕන. ඊට පස්සේ <hesitation> ඒකට කපාගත්ත ළූණු <hesitation> සුදුළූණු <hesitation> කරපිංචා <hesitation> රම්පෙ <hesitation> අමු මිරිස් දාල අවශ්‍ය කුළුබඩු ටික දාන්න ඕනි. ඒ තමයි <hesitation> කහ <hesitation> තුනපහ <hesitation> ලුණු කුඩු <hesitation> මිරිස් කුඩු <hesitation> සූදුරු කුඩු. ඒ කුළුබඩු දාලා වතුර හරි පොල් කිරි හරි දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරලා පරිප්පු ටික තැම්බෙන්න <hesitation> වහලා තියන්න ඕනි. පරිප්පු තැම්බුනාට පස්සේ <hesitation> අපිට පරිප්පු වෑංජනය ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. <hesitation> එක එක්කෙනා මේ වෑන්ජනේ එක එක විදියට හදනවා. තමන්ට පහසු විදියට තමන් ළග තියෙන කුළුබඩු දාලා <hesitation> මේ පරිප්පු වෑන්ජනේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට පොල් කිරි දාල හැදුවත් වතුර දාල හැදුවත් දෙවිදියටම <hesitation> ඒක රසවත් වෑන්ජනයක්.